M mě e duu nyi e-chi ně ne n ming ke dije te te kibii n kere, be i bii ke dyîbě nyi n-ri ke edu nyi onyi-jyi mu, m muu mbeng nen kantig. Onyi-ji o-nwang bunong, o-kyu ne, muu ne o-fe, o-o nyid ejuo, nang ki yi sangh-o naa, dyitiem dishung o, n-ri dat o-chii wan onyii ji muu ne dyikpen ndi bushi ne mbu osowo, o-banghe, o-chi oned muu o-banghe ge osowo, nang e o-obanghe ke osowo, eduu e-men nyi kwan, nyii. o-ra ki ra chuoo, <hesitation> o-gbame o-bii oned ke bushuu. a ko a, o-juong, nang bu shuon mbuu mu o-shuon ne oned, a a maan a fum akwu a a ba ta, a-fuu ming énè, ming énè o-o ming, o-juong o, eduu anyi ke e-chii me, n-fuu oned muun o-man e-kyu, o-maan e-puo, muu ne dyitiem ndi o-puo, oned muun o-maan e-puo ke me m-fuu, m-bengha, mm-be a a atci mbe, ajie nyi me mbe onyi fi ajie a a-shuom bujam esim dehkpo, ajie aa-ti bě and Nang nke bi muu ene, chi wa byi fi bi gbarang ejia o, bi mi gbarang, a nki nyi o-rong o-rang asia, nki me to n-rong, n-fua asia Eduu myi ofe anyi eduu nyi- o-chuab, nyi nkere okre, me n-chuab ang a, a a biko bi fu-a a ga nong. nang bídě emem n-chuabang n-so me to, ke ge mme mm u-a anyi o-chuabang mme to, o-so bídě. Ki fii nen, kpekped e, mme n daa-ko n-fuu, o-kyu me <hesitation> kandokola nke bankponghe m-bě a a n-fuu byi kyu ke bunyindyitiem, bi kwu chuab ba re and o-tang eduu anyi kanong-kanong that e, nki ki ki chi ntong anyi ne nyi. Oso o-juare be, be-clu dyíbě ekwubashi, ajie aa-shuum onyiraka. Mu byi-chi dyi be ekwubashi, byitong byi kyu anyi. Bánèd ba-be disong, bakírè aa-maan njuare mu osowo ke mu nè bě, chi wa be mu jang e-be ba-re byi shuom, osowo, byi o-o osowo kankang ditce, kankang ditce bi ko-o osowo, kankang ditce byikoo osowo, ditcifiring ditce di tce bi ko osowo dikuruku dyifii, byi kwu ba ri sárè byi ko òsowo, osowo muu o-tin bě o-tca ne be deg deg deg deg o-tin be o-bii kiked o-bii énè. be bi daa nyid ing bi shuom baned o, bot m-bàngě n-fuu, ke wo a-fe dyitiem ke òsowo, osowo o-fe o e shuan, o-fe o bushuu ki se bikos dyitiem ndi ten ndi byi-fe ke osowo, byi yip dyibe din byi-fe ke abuo nyi osowo, nang ebong ngi byi muu byiechi, osowo o-buop be kashuu, o-ri bě esim, kinki a-ri bě by̌i tcen butcen mbu be i bii bankere mbe nen Baned ba kirè ba ka bang ba-fuu be mbe byi muu nyin kantig, byi-fii byi gbarag ejia o, nm-nm, byi muu bi gbarag ejia, byi muu byi kaan ke-dyishyi be bare, a a be e kan ke dyishyi kpog, byi bua esim byi tcibe, osowo o-puo be to, nang ye ge mu’o orung o-fuu nyi o-kyu dizong dyikpen andi, a-man a banghe kpa a-fe dyitiem ke osowo Oso kanchiyi mu o da maan e-chi biem mbin o-kie oned oned eji nang oboghe o-fii mu o da maan echi. Ke wo a-ri onyi a a-bě, onyi oyen amu, oso ge o-da kie oned, chi ge bunong mbu men, chi ka sa eyen, oso nke o-da yip oned muun, o-bad ne oned muun o-fuu tca à bě oned muun, oned muun anyi ofan eyen mu o-rim, o×tane, ke a-da ja ka mu ene kankang biem, ke byi-da, fe osowo ke abuo, byi-nua echi byi kpedeng ne osowo, byi nyiere ne osowo kin nki bi muu byi-kia batce, fuu buan ase, buan bisad mbe baa bang obang ba-fuu mbe ba chi ba kan batbě, batieb. ba-be banyi ke mboup ka shuu, osowo, ko osowo <noise> kpa a, o-tang-o onyi mu a-chi a-be, a a-da bě ke bunung mbuu kem puun, okpashi. O̱fuo ga faa, esim nyed-nyed a ja afanikong, a a-da be nkere okire, ka juo butcě, ba-fuu, kajuo butce ga-nwa bi ko A tea ke kikwu kikwu bàtcě a dàa bě onyi, aa nyung ke afanikong, Nkere okre baned mbe ba a da tcid baned wa bei dako, a-da bě dizongonyi andi o-tcide o, a kwu juo nki men kanchi, nki buan bane eyen, a-juoto nnan oyen mu o-fuon-o a-juo to, oso tong o onyi fe nshuam ne dyitiem eyen a ki osowo o-kyi o otieb, o-kyi onyi o o-da o kie otieb mu onong. a-jang afanikong and oso o-ti gě o-kie o chiom n ki ki fi kanong Be bakíirè muu bi tang o tang ke na, kikwu baned nkî mu onyinyi, mbě nè akpuga, kikwu baned nki mu onyicheng mbě nè akpuga bi da a taa, a bci taa ene, byi kwe ja afanikong, nke byi muu, bi-tim anong, byi kia batce be bi kwu kie ki kwu ne osowo, osowo o-ba a be achi o-tong be o-fuu dei, mu anyi chi-chi-chi ke mu muu yen, mu anyi chi chi chi ke muu ote yen a a byi wa a ene, nang ke kafa ka jo, bei kwu ja afanikong nyi byi maan e nibe nang ara nyi a be o øso, okiji be asa nyi bi da ni- bě ganyi